<hesitation> Fahafantarako an'azy e, tongolo aloha da tamatesy, da <hesitation> epices da tapitapaha aby zany io da atambatry raiky da rehefa aveo ahita amign'ao vinaigre da alolo eo eky izy, da ohatra hoe anesika hoe quinze minutes eo de zay vao afangaro ame salady ze tià afangaro an'azy amzay.